Agnisan'ny sakafo ankafiziko ny babofoka fa izy fôgna zagny efa tsy dia ahitagna firy amin'izao satria efa tsy haiko hoe efa tsy dia mahoraka ngamba. Fa agnisan'ny tiako izy na izany aza.